Kosong ica dua tolu upa lima ini pidu waru ciwi sampuru sampur ica sampur dua sampur tolu sampuru upa sampur lima sampur ini sampur pidu sampur waru sampur ciwi duampuru duampur ica duampur dua duampur tolu duampur upa duampur lima duampur ini duampur pidu duampur waru duampur ciwi tolu mpuru tolu mpur ica tolu mpur dua tolu mpur tolu tolu mpur upa tolu mpur lima tolu mpur ini tolu mpur pidu tolu mpur waru tolu mpur ciwi upampuru upampur ica upa mpur dua upa mpur tolu upa mpur upa upa mpur lima upa mpur ini upa mpur pidu upa mpur waru lima mpuru lima mpur ica lima mpur dua lima mpur tolu lima mpur upa lima mpur lima lima mpur ini lima mpur pidu lima mpur waru lima mpur ciwi ini mpuru ini mpur ica ini mpur dua ini mpur tolu ini mpur upa ini mpur lima ini mpur ini ini mpur pidu Ini mpur waru ini mpur ciwi pidu mpuru pidu mpur ica pidu mpur dua pidu mpur tolu pidu mpur upa pidu mpur lima pidu mpur ini pidu mpur pidu pidu mpur waru pidu mpur ciwi waru mpuru waru mpur ica waru mpur dua waru mpur tolu waru mpur upa waru mpur lima waru mpur ini waru mpur pidu waru mpur waru waru mpuru ciwi ciwi mpuru ciwi mpur ica ciwi mpur dua ciwi mpur tolu ciwi mpur upa ciwi mpur lima ciwi mpur ini ciwi mpur pidu ciwi mpur waru ciwi mpur ciwi saratu